لو بكون حشرة بكون نحلة، تعيش زين هالنحلة، تعطي عسل، واللي يجربها تلدغه، حشرة منظمة ونشيطة، وربي خالقها فيها إبداع ما ينوصف تتحرك وتصنع العسل وعندهم نظام.